Ingye ngingye iningindyanza indya iningibwiri iningithatsuka eritakanizya ebyangikolesya ngabiribithakanizya ingabirikira banyoni bayi ibasa ibanyiwathikya okwa happy birthday yayi. Ithwalya ithwanywa thunambere ndeke nebindi bindu ebyathwanganza erikolhahu kusangwa ngabya iningibuka iningakulhaya emyaka yayi neribundi nayi namalwa omwawundi mwaka ngamasuba ngamatsuka owundi mwaka. Ekyu kyekyangaleka ingibuka erikolha a happy birthday yayi